bonu wo bonu bonupɛ se o oyi bɛ can bonu se toro we ɲi o sunon bonu wo bonu a besin mi mi ɲusona ou bien ɲuso wo ɲusonɛ besin mi mi bonu na lodɛ mire ma'o toro wa lui avɛ avɛ sin'o wɛ a co a o'owa abe'o besina ra ho'a bonupɛ hibɛ'a o sinɛ awe a ɲumuiro bonuso sinon bonu wo bonu se